Ka tu ngil <hesitation> hitul mi ku na ka tu tri ioku tru kawu te hitul be enuku reke. kawei a kawu ni han ne kami u marken hasobu ne kami a markto a kawu a ku kui na noni sabla pla plaku par- para pota noni kan tua- ni ilem, i hoskuke tag taghun tua tsinane ne tamanen. Man tukui latu e kui yen, non a pan na ka tu tri iku tra kawu te hitul men muku iniaku rke. <hesitation> Noni mna kawu has te tatin ranga pa plaku tru tamta na ku tra parpara pota noni <hesitation> mne ha- hakatsin tun ien. kba ka hakpala tre no ratsingyen, te mar hatots ien e tamanen ne tsinanen na noni. so. pota te hitul wo lam ko be a kawu rke. Mne ngiliaantuei a kuko tahul ien na galsi a manka tagaga tsi na kohoma tats kokou tsi <noise> na kui na sa tukui te tu ngil iku. a nonie yati sil a tukui yen. notsikina hitul a tsimus kaba none yatina saha tukui te kui mame nuen tra bongbong na hakpanu tra tukui rke ba nonte kui lol na tra tanta na tanta antuena tela wen tra bong ba tsomi tena hosna. Ku solon ngil homima kawu rke ktomna noni e a par- para ka. alamu hitaghu hoboti nien bante rehena tra pot tu triakua marken kawu rek baku te taghu se gen ka munu tagro wi tanen aku munu tsina a emu tukui lu a kawu psa emoa a sasop, a slo. te hamatsku mera bete na makumin soho na mamana tukui te kui kuin a kawu aku kui yen. Aku killing ha tru sopene. Aku sop ha tra mats ttuni pipi homi mats goma lam noni tu solon mangil miku a kawu tu hitul miku. nu tanu kto aku ko labin iyen tsa non ka labin iyoku. mamana makum te katsin la wen a noni ms hatin nuku mamanu makum te katsin la wuku aku mas hati se gen. Noni tu tra- triku i tanen na noni u kawu mna kawu a rrumna. noni e kami a markoto a niga na noni mene tati tapana bante tahul enuku tra ha na ha na ha so, par- para pota ko kuin a tukui te kui nig ba non te hate menuku baku te hati me gen "emoa. aga mas ha pil pilin hovoto ga tukui. mua ban tu tukui ke huse mi a tamta tsa kawu. man tukui tra latun puta gaman tukui hobto ga. muata tua ke huse mi ta toa." na <hesitation> lam a tol. pota tu mar kui walam rek alamu kami ani sasala notsikina lam munu kami taka ta niga ko taguhu mialam alam kba a lamu U totua noku mats kannan leme tu susoho walam mats katu nas ilam mats kannan tamlam mats katu nanioilam. mats hasobu tamlam manka reke e tubutu psa tremo tremo nikukui lam so a <hesitation> tu kawu lam mene ha hanka ra tu mar kui wulam tumar kui wulam atol tu kui hoboto mulam i losolna. Nona ka kapan a panna ka tu mangil miaku tra kawu tar tu tahul mi aku a ha e longoli enen te tahul senin aku aka. aku longoli si nien. So moata pota ka hipisi miyen u ranga tar na toa kawu anga hap haputna mats ka te sben mulam na mats ka te haholin enen a <hesitation> noni mene yati ple sena mats klo tu hapti lam mats ka te pipito malam a toa mulam. Nonite tu triku tra kawu tra mar kto tanen nontu mar ngil miakua kawu tra mar kto tun te kamiyen na nonia Kawu a lumlum katun sete lama e hanan enen na shaka ti ngil na katun e hali enen ktomna mna parpara pota ku tsini "te tanga nine malua ka tra tanna katun alue luemu ta niniga tamulu tra murkohiongo." Noni ku te katsin ranga hapo waku.